Gə nanyo, fangan, mɨ Ja bAi yo mənə bwesin gənɨ mə gun mə doolɨ, mə kuwo nəbnɨ yabA nən do umi Jɨnt, n kuwo nyi yamɨ, n kuwo tiyamɨ n kuwo nogwami. mə kuwo bo- nugwamɨnɨ nima ku wobə no gwamɨnɨ nimə ku wobə nogwa mɨnɨ-woni abəti Yamɨ bwɨ La- nu gwamɨ mə kuwo jinyɨ, nyɨyamɨ nyiyamɨya shiya a joulo. Tɨ yami ashiya ajoulo, nəbnɨ mə jeLa mandunjinɨ nyɨ, mə nən nə kaam "emwonɨ nə kebɨɨni nən nə daa kint, nəbnt ya dolɨ nAtəməyo, nyiyamɨ nəngə na yo gɨ, afəL nyiYamɨwu nɨ nən nə doomɨ kənku nən naaL nə betə batən nə yo, beta nA tənə yo. Nunɨ ya shɨyaɨ, a- gul nə nə gəmɨ, wunɨ ya yəLam bwe ga gul nənɨ ashiya, nə betə batənənə nən taaL afəl nyiyamt.

Kebə be titəm tatəm kʊn a tami har lokaci bwagəno nyiyami tami kʊnɔ lewo na kandi nyi saibʊla na nyiyami wo nən dʊmi, jʊni bwilai na mishi bwile irin kaam jʊ tən ni ketəlam mi mana mi lai, təbɔ nəbni a dʊli dʊli ja manami lai na nyiya mi wo nə dʊmi n nyim na mishi ji mami junile ja manami lai. Ana Nyiyami wo nə dʊmi n nyim mishi ja mami junile ja manami lai. Nyiya mi a dəgə juni mə yilam dwiyeni mə nəfili, mə bʊla bʊla nyaya a suwa go məndi fa gəgɔ nyimbɔ gə gɔ tai tai wo nə dʊmi, n bwi jʊni mə nya dʊlmi woi a nyim məndi gəmi, daja bɨɨ n nya bolatən sosai nyiya mi a timi gwanga gwanga tin nya buli. tiya mi maa gənɔ amma nyiya mi a lagən jʊ mə suwan nei ba wai nmə suwan. ka nyiyo ba don jutəni ja maa gwami mishi mə kara kanəlgəm le mi shi mə rage gəm le jʊni nyiya mi amai ala wa tiyamii domin tiyami a maa kokari gəno dani a youla nə mə waidishin nya bʊlii amma da bamə nya bʊli mə nya ləma buto məndi tiyami a jəgəm kang gəno a dagə nəni atəga twamo. A təga nɔɔtəlam gənɔ gə to mʊni mɔ də lɔngɔ tikali yau doua amʊnɔ yan nya betə lɔmɔi nən. Mʊ nʊ mu dou lɔngɔ nən gʊlli də muno təmun gə na nyo nəngɔ nyiyami a tii nəm gwanga gwangai be dani be dani tiyami a kəlcɨ ə nə nyiya nəm gəmi ya nən nə ti təno gwanga gwanga nəbə nəne nəni nyiya mi a ti gwanga gwanga don cina nya nə dəgəm na jelli ajenən nə yoso yanə. ti nə kabale jʊnə nyai jʊ nə jalai tiya nən a jəgəm kangəna dagə nəni gə mi mmwegən wo na nə nyai nən nyiya nən, na nə nyabi nə ta kwaama bənɔ, mi gə nə nənen jijalən ne twamɔ ma mishi yɔlewo, sai dai la swi bugei ti ya jungən buge, amma haka nə nyi nəbɔ nəne nəni nəbo kətəlam mi ni a dʊli duli jəbo wuni a gʊlmi haka nə fəga dul nəno nə yilam nəfitəm dwiyeni. Gə nanyo nyiyami a ti mia su kwan mishi nə iya le n di nəpəd nənga tino a gəla lantal mi gəmi daga juni mə təl a be gəla lantal mi gəmi, mə yɔ wuni a bəmtəni har mə yɔ dali gəni nyiya mi tim a gulmi gəm. nan yɔn shu a da gəla lantali. nyɨyamɨ tɨmillɨi, Be twamnɨ nə kaba Le nənə gɨɨ nyəng, a tɨ tɨno gwanga gwanga anyəm be twamməndi ya kala bənə kwan, saa mɨ nəb nɨ tɨkai maaji gəleyo, bebanə murka ja murka duLo ja Jung mɨ twamo. Gə nanyo nan yo gə La Lantalə gəmi Yəlambe, nɨ nə gə Kemənni nə jong nə twamnɨ nə kabaLei nəngə jo mɨ nYale ɨə yanYwa kemən gəla gənəni. Nan Ywa kemən gəLagə na kaa Joulo beletag, nəngən twango mujongle. mə dɨ gəLannɨ Woni Ya su ba be gənɨ wunɨ məyə daLi gəla gəle tagɨ, nyɨ yamɨ ya bə laibo YA dalɨ gəlago wuni ya bəmtən be gənɨ n naa nAlɨ nALɨmɨ ma naai na kebə nyiyami, a ɨɨəgo gwanga gwangatagɨ na mənaa bə noɨnɨ. Nənga ɨmɨ tə go gwanga gwangai, a tikai mə naa nALɨni, Juni nə nya nəbəgɨɨɨ na dwaami a gwalani na wei a gwalani, na we ga nyai a koma ni na swi buge gani, na nya ba a tungmɨ, nɔ ny gəla gə nəba nALɨ mɨ, nə nya gala gə nəbə nALɨ mɨ nəngən su nə bələ gənə Loi nyɨ Yamɨ abəlaibo kilamɨ niya doLi doLi yo, a gəria kwele jə gəm Lo gə no təbə nwala go asaa kaa nALiga naa təno. NA təlam gəni Yo, Mi mwe gən wo təbə nən. Laa bələ nən nə bə nyiyamɨ, nyi yamɨ təb bwe dwaLi nɨ wuni bwangami, le gulɨ, nən gənə tənə təgən bə dow yuwa "du" yuwa go, nALaɨəm kan jəL taama bwaiLa Nɨ yo Haka nyiya mi ti mi lai be twamni bə kabale nəbɔ gɔ sai a ti yəng təgɔ a nyim cewa mə kababɔ nə kwan sai sami nəbni tikai maji gɔ lai banə murka nə murka dʊlɔ ja jung mi twamɔ lan yɔ a gəla lalɔ gəm yilam bein nəngɔ kɛmən ni twamni bə kabalei nəngɔ ju mə nyale sə yan ywa kɛmən gala gəle nən, na ywa kɛmən gəla gi na kajoulɔ belei tagi nəngo twamgo bə jung lei ha ni mə di gəla ni na begəni haka kuma mə yɔgəla dʊno lai nyiyami a bəlai bo. Kafin you dali gəla go wuni a shu wʊni bəmtən begəni n naa nɔɔli, to nolimi ma mə nai ma na kebɔ nyiyami a ti tano gwanga gwangai ma na mə naabɔ nɔɔli ni nənga ti mi təno gwang gwangai, a tikai har mə naa nɔɔli ni, juni nə nya nəbo gi nan dwami a gwal a ni nan we gə nyai akʊma ni na swi buge gə ni na nya ba kobo woi a tʊnmi, nə nya gəla go nəbo nɔɔli mi nə shu nyiya mi a bəlaibo da yake lokaci go kila mi ni a duli duli a gən ajəgəm lɔgəno jəbo nwalago har sha ka nɔɔli a natəno nɔtəlam gəno yo la mi mi mwegən wo tabo nən la bəla nən nəbo nyiya mi nyiya mi kuma sai gɔ səbo nuni bwang mi le guli na gəno təgən a dou yuwa ga təg nə dul nɔlatəm tama bwila go. Amma nani swiile nyo amʊgɔnəlgənɔ gəm tɨmi tun adede a bəlaibo nəngɔ a gəla ba a fəlen dani da jele gɔ Tarabai ya nyai woi atikanən. bəlatəm atikabən jinya gə wai to yila təm gənɔ ya belei kenan nəngə la mota go gaggən na golai mota ga yala a golai nəba bulala. lara wo duk juni switəm nyiya mi awiilei nənga maa nyi. nəba bulala amma nɔ swellinyi a bula bo sanda be lɔ mə magəm jinya gəle mə magəm jinya gəle be nya bola ni ja jele gɔ bola sugai a tagən abuwa shui mə gə nə jinya nɔsweli ni kila mi a dʊli dʊli mi mwega̱n wo ai har shuwa ka kel wuni an ti dingaəni mə kai mʊ nyimbo kwaama nyiya moni a bənbəni yaya mu suwa gən irin kelni lai don mu kɔle mana kwel jəgəm ja'gai lɔmunodon mmu kole ya tika kila mɔ lai wuni keboo kila ka a suwa kel ni a bumbo ai gə kwaama tagənigə nyiya mi a yo gulma daga minəngo suwa mən gulma we nan twami ke mu tim tino mu junlai yo mə bolam a təmo gəm nəngɔ mu jun twamɔlai. jung lai To nyiyami saboda juni gə mami lai nuni a yilam twi mʊgɔ nəl məndi nəngɔ jʊ to a belen təmni nyiya mi ni a bɨɨ bɨ a ti san nan akwai kam nəbɔ wo dani mə nyaji da maaji ja tikai a lara na wuni ja ni kam kel tən ne wuni tikaileam amma, n jelamun gwam amma win nuni ja jegən ne gə reveren Titus a tikai sho shai gə na Taraba n bukang.